jæja krakkar nú er komið sumar og það er fátt skemmtilegra en að fara út

sér

maður býr til leikinn sjálfur sýna ykkur minn

hugmyndir

nei en skemmtileg já

á stærð við fótbolta hestur öðru megin kálfur hinum megin

nú svo er það þetta og stigataflan til þess að vita hver vinnur og hver tapar

Hofsós stendur við austanverðan Skagafjörð og þar búa um hundrað og fimmtíu manns á Hofsósi er frábært útsýni yfir flottu eyjarnar Drangey og Málmey sem við sáum líka þegar við heimsóttum Sauðárkrók hér er eitt elsta bjálkahús á Íslandi og auðvitað fjórir hressir krakkar Árni ísar Mikael Máni Marta Birna og Katla Steinunn á Hofsósi ég heiti Mikael Máni Jónsson og ég er níu ára

á heima í Austurgötu tuttugu og tvö á Hofsósi ég heiti Marta

eins þannig svo saumaði ég já við erum komin á Hofsós ef þið eigið leið hérna um mæli ég með að þið skellið ykkur í fjöruferð þar er alveg svakalega fallegt stuðlaberg og dásamlegt útsýni en hvað

sé það besta við Hofsós það þarf ekki að skutla manni til vina manns og maður getur farið í fótbolta þegar maður vill það er skemmtilegast að fara í sund út

er gott fólk sem á heima á Hofsósi áin sem rennur hérna fyrir aftan

er mikið af ferðamönnum hérna í bænum ég hef stundum séð hvali úti á firðinum þegar hvalirnir koma þá sér

það voru karl og kerling og kerlingin var með Drangey sem var kýr sem hét kvíga tröll karl og kona með

eini strákurinn ég er að æfa fótbolta með neista og júdó með Tindastól ég er að æfa fótbolta með neista Hannes í landsliðinu er uppáhalds

mjög vel saman ég var einu sinni að læra á píanó og ég var að klára mamma er garðyrkjufræðingur og ég á fjögur systkini okkur fjölskyldunni finnst stundum skemmtilegt að spila saman og við spilum

náð bófa við vorum einu sinni í

við veiddum ekki neitt nema einn fisk Þóranna veiddi hann hún er næst yngst í bekknum einu sinni

það var ananas sem var soðinn ef ég væri með ofurkrafta þá mundi ég breyta öllu í súkkulaði besta sem ég borða velkomin í kveikt á perunni nú ætlum við sko að leika okkur við ætlum að búa til tvo leiki í leiknum okkar já og auðvitað babb á leiðinni og slím í lokin skaparar og keppendur eru halla og kalli velkomin krakkar takk

eitthvað sem tengist sumrinu hvað finnst ykkur skemmtilegt að gera úti á

fótbolta eða eitthvað

nefnilega ýmislegt hægt að gera úti á sumrin og það sem mig langar að biðja ykkur um að gera er að búa til þið þurfið að búa til leikinn og hlutina sem eru notaðir í

núna velja ykkur kassa númer eitt tveggja þrjár eða fjórar og þá sjáið þið hvaða tæki og tól og efni þið hafið til að búa til karl Jóhann þú byrjar ég ætla að taka þriðja þá skulum við sjá hvað er í kössum

er nákvæmlega það sama og hefur verið í allan vetur alls konar yfirnáttúrulega að búa til nýjan sumarleik og auðvitað dúskar og augu heldurðu að þú getir búið til skemmtilegan sumarleik úr þessu Halla já alveg viss já frábært en þú Karl Jóhann

já ég

þið eruð bæði komin með hugmyndir æðislegt ég hlakka ekkert smá til að sjá hvað kemur út úr þessu en þið hafið tíu mínútur til þess að klára að búa til tvo skemmtilega en að kveikja á perunni

sem mér finnst merkilegast við SigurRós er að þeir eru vinsælir sko bæði vinsælir á Íslandi og í útlöndum og það þrátt fyrir að syngja á íslensku líka fyrir útlendinga

úti í

neinu ágætt

að taka smá pásu hér er ég með spjöld hafið þið heyrt talað um babb í bátinn að það komi babb í bátinn þetta gengur svo vel hjá ykkur að við þurfum aðeins að tefja ykkur nú máttu draga eitt Halla og lesa fyrir okkur hvað stendur hvað segja sjóræningjar

á þig krókinn þannig að þú ert eiginlega einhent það sem eftir er af tímanum gjörðu svo vel

þú draga þú þarft að ulla það sem eftir er af tímanum þannig að bara út með tunguna þetta gæti nú tafið ykkur pínu það er ekki nóg með það að þú þarft að ulla og þú ert með krókinn

borðið

megið kíkja þarna hinum megin þarna akkúrat þarna eru þrjár spurningar og þið þurfið að krossa við réttu svörin þannig að það er ekki nóg með að þið þurfið að klára leikina þú

að svara spurningunum og klára leikina og þið hafið bara fimm mínútur til að klára þetta allt saman haldið þetta sé hægt já þá er ekki eftir neinu að bíða þau eru komin með og þurfa að svara þremur stórhættulegum spurningum af því það vill enginn tapa í þessari keppni eins og þið vitið ekki þau en

klára leikina líka og fimm mínútur einn tveir og byrja af hverju er mosi svona hvað ætli hann sé eiginlega lengi að vaxa og af hverju voru allir svona reiðir út í Justin Bieber af hverju má maður bara keyra sums staðar en ekki annars staðar hvað gerist eiginlega

að mosi getur verið ótrúlega lengi að vaxa þannig að bara með því að stíga á hann getum við verið að skemma margra ára vinnu þess vegna þurfum við að fara rosalega varlega þegar við löbbum á honum ákveðinn mosi er lengur að vaxa en annar og er þess vegna oft

oft verndaður þegar við skemmum mosa völdum við sjónmengun sem er lengi að gróa en þetta er nefnilega vanvirðing gagnvart náttúrunni og óþarfa skemmdarverk annað dæmi er utanvegaakstur sumir vegir líta út fyrir

betur sjáið þið að vegirnir eru merktir maður má alls ekkert keyra fyrir utan merkingarnar það er ástæða fyrir því að þeir eru merktir og það er vegna þess að utanvegaakstur getur skemmt jarðveginn og skilið eftir sig spor sem tekur áratugi að hverfa og kannski hverfa þau aldrei alveg af hverju skiptir þetta máli það er ósanngjarnt gagnvart náttúrunni að skemma hana og það er líka ósanngjarnt að við fáum bara að njóta fallegrar náttúru en ekki krakkar í framtíðinni ef náttúran skemmist þá hættir fólk líka

koma til að skoða fallega landið okkur utanvegaakstur getur líka valdið uppblæstri en uppblástur þýðir að jarðvegur blæs í burtu og gróður hættir að geta vaxið það sem við getum gert til að passa upp á náttúruna okkar er að virða friðanir og friðuð svæði því þau eru friðuð af ástæðu keyra og labba á stöðum þar sem er leyfilegt og

minna hvort annað og fullorðna fólkið á þýðir auðvitað ekkert að það sé bannað að leika sér úti í náttúrunni heldur bara fara vel með leiksvæðið okkar

sem við ætlum að gera til að passa upp á jörðina okkar er að

ekki inn á friðuð svæði virða merkingar og nota merkta göngustíga og vegi miðla boðskap og leika sér fallega á þessum risastóra leikvelli sem þetta tafði þig kannski pínu en þú náðir samt að klára þetta já vel gert og

já þá ætla ég

hinum megin náðir þú líka

já já glæsilegt segðu okkur aðeins frá leikjunum leikurinn er svoleiðis að það er stór bygging og svo er hérna tröllkarl maður stendur hérna og ætlar að reyna að henda í bygginguna ef að turninn dettur þarf maður að færa hann aftar og er erfiðara að skjóta með tröllkarlinum þetta er frábær leikur en ertu ekki með annan jú þetta virkar ekki henda ofan í og svo á þetta að detta úr þú ert búin að setja eitthvað undir þannig að þetta halli pínu og fær maður þá stig eða eitthvað svoleiðis ef maður

með svona fær maður tvö stig ef maður hittir með svona risastóru þá fær maður þriggja stig af því það er erfiðara fyrir þetta stóra að

vel gert Halla verð

við ætlum að kíkja yfir Karl hvað segir þú hvernig er þinn leikur ég er búinn að búa til tvær dollur æðislegt þannig að það eru tveir sem að geta spilað í einu hvað ertu með hérna auga og

svona fjaðrir já fjaðrir cirka svona já gerum það

reynir maður að kasta í húsin reyna að hitta þrisvar sinnum og svo á næsti að gera ef maður fær maður engin stig en ef maður hittir allt þá eitt stig eitt núll þetta er mjög skemmtilegur leikur og svo getur maður fært sig alltaf

prófað þetta heima sjálf nei þetta er mjög skemmtilegt rosalega vel en núna því hér er ég með

af því núna ætlum við að fá að vita úrslitin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í og ég ætla að biðja krakkana ykkur um að fara og standa á öndinni

hér eru úrslitin í stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í þau kalli og Halla eru búin að koma sér fyrir hérna fyrir aftan mig og þau standa á öndinni svo það er ekki eftir neinu að bíða en að fara yfir spurningarnar og svörin fyrsta spurning hvað er kalli sagði a fuglategund spennandi hvaða vikudag er sumardagurinn fyrsti halla sagði b á sunnudegi en hinir valmöguleikarnir voru fimmtudegi eða þriðjudegi kalli sagði fimmtudegi þau eru bara alls ekki sammála hvað er heimsmetið í tíu komma sjö sekúndur b tuttugu og níu komma tvær sekúndur eða c henni var sleppt sextánda júní tvö þúsund og þrjú og er enn svífandi þarna voru þau ekki heldur sammála því Halla hún segir b tuttugu og níu komma tvær sekúndur og kalli segir a tíu komma sjö sekúndur þetta er mjög áhugavert en eins og þið vitið heima í stofu þá vill enginn tapa en úrslitin eru kunn og það er ekki eftir neinu að bíða

krakkar kippið í keðjurnar

við krakkarnir stóðu sig þvílíkt vel í að búa til tvo nýja

að vera svo flókið bara nota dót sem er til heima alveg frábært en í næstu viku verður seinasti þáttur Stundarinnar okkar lofað ykkur því að þið viljið ekki missa af þeim þætti þar verður